<hesitation> No ɗum hendidirta puccu e mbabba kam, puccu e ɓuri marugo cembe doggudu, nden mbabba kam mbo gulle mbabba boo e sese sese e kare.